Eh dòppo a desfæta da primma guæra mondiale, l'economia da Germania a l'é anæta in maloa e questa cösa a l'à favorio o Partio Nazista e l'avvento de Hitler.